Ng'alek ap ing'okiee, iname ing'okiee ipi ipu, iitu, itil katit, ko yerok katit, ko tara kaipoo pek sing'omachirak ii amu leitil ii akichur kotokolalang kochuraksei, ko ng'imaichir araka, koyochei iwe inde pek, indeni pek chukichumukanso, iitu, iichuur akoi kopek kororik, ko yepek kororrik ii- ipi- ipimel korok kole, korook yekaimel iitu, inyo ieny, ipeshe, korok icheru chepo moo, iwirte korok iwe iwe iyoschi maat koman koyaam kole iipu moet, korook ko kaiyuun amu ako lasima iyuun orit korok iwo iyoschi maat koyam kole. iipu icheng pang'e ng'ung, iwo imurmur, imurmuur akimurmur kapisa komach koet sing'inam ikachi chii akeng'e kokako ko- ko kong'et nini, konam akeng'e koyame imurmur koekitu, imurmuur. Korok iipu, iitu inyoinde i- i tara itinye ko uu kitunguik, mi mwaita, mita akot tania, mi royco, sii neikarangan inde tukcho tukul, itau anyun i, nyoinde ma, ikarangaan, korok inde tukucho makatin kopek, korork kokaikai. ikanye korok kochumukon kapisa ikeer ile kakomach korur, si kokainde kitunguik, korok kaiker ile orona anyun karipu korur, iteshi ku tania, ang' cha karuryo, kichumukanso, ikany kochimukon kidog ako tara kainde supu komye cheyame komaiteshi is peek si tara ing'en ile a mara akot ko mi chii nekamanda, ko ng'oitu ko meleen is iteshi pek, tara ng'oitu ko sasawa ochei, kisikchi, ko koruur ko yekakorur anyun, iipu ng'okamii kimye ng'ung ii, inyo iteschi komaikuur ko ng'ung ile karipu komosaa, komotestai, oaishe, korook.